Ny fomba fiasagnan’ grille-pain zaoo misy afaka <hesitation> telo ndraiky eftra. Kô tsy telo-eftra raikaraika aminje, de izy aminje, alegna avy aminje raha atôntegna <hesitation> agnaty raha tiàntegna atôko aminazy e. to de <hesitation> avarigna akagny i, izy aminje lasa <hesitation> karakarepoky izy aminje koà maska a, manjary oanigny. Fô tsy karaha tsy karaha lafôro izy fô mampiavka azy amy lafôro zaigny i raha masaka aminazy mkarakarepoky fô tsy karaha môfo regny.